Nem camant samapient este lado de anock especia lo que apierast nguy ando mapierast este ajo kants jonjolin xikon sapierant primer jonjolin cade julio tres de julio, quiets a pochuceno atieran jonjolin que aya cajón nguy ajanap pero aj nap pero ajiollow da folonoc lugar pue gumaj lock este revendido mismo micambajats ikoots por que guma endelluw endeganu o no cambat andoc oaxaca guey arangu este pescatil torta de ajonjolin ajnajpiu ñinbiet nipilan que ajonjolin ñi ikoots nguy apierants ajonjolin, apierants kants, apierants ajo, apierant este meowan cuej de que atam paranoc este cocina pue no cocien por eso ganuy aguey ti mish este napeonan kants nguy paraj maloc este registrado tiel anock facebook washindei mi miel tiel face di ti tar revisar alock mi umbeyuts ikoots tow jik jis mi mesh cuente guñiej moda a loock este mi umbeyuts ikoots pero de meowan clal shielquen ninguy ampearuck micor ambajerar yut ambajerat meowan, meowan alack dios para mi pier.